إذا كان عندي ثلاث ساعات فاضية في اليوم، أول حاجة ممكن أقضي وقتي في القراءة نحب نقرأ كتب التنمية الذاتية أو روايات مثيرة، لإنها تفتح لي أفق جديدة بعدين، ممكن أمارس الرياضة لفترة قصيرة سواء كان رقد أو تمارين يوجا عشان أريح جسمي وأفكاري وأكيد ما ننساش التواصل مع الأصدقاء والعائلة، يعني ممكن نتكلم مع ناس مقربين.